א וועקיום קלינער ארבעט אזוי אז ס'איז דא, די וועקיום קלינער מיט די לאנגע ש'- בעזעם אזויווי וואס ס'האט א זייער שטארקע, די מאשין דרייט זיך און ס'האט א זייער שטארקע סאקשין און ס'ציט אריין אלע שמוץ.